Sade ikampe kimaweng suwama wo suwowene ma susian me tetawan un nadat nisa wo nisa. peindon sera sasera kumaweng lako ma ta uma un nadat ni sa wo nisa nitu mo sawia umba nua ta yaai ung kumaweng tii musti tu pinikirta mo mekeleos nung kita yaai moon tep witu ung kebiasaan ta kita tare sendiri tare nidop ta keria ne tua. keria ni ma mata wo ni papa ta ni dop witu tii laeng rimae sakita kumaweng o nidop ta tii ni dopo laeng. nu nenaan no si keria ta skeria ta tii mo moali mo sya ke kolo ta momoali juga sya ke koro ta jadi kita sa kita kimaweng o tii musti memikir mekeleos ung kura sa kita kumaweng o keweiten yaai.